मुजन्ग् सोन्ग्क्रि नि त्सैको <hesitation> गोब्र सोन्ग्क्रि बहयोन्ग् सोन्ग् नय मब फर्ग लौलुबुयोन् नम। येस्, गोब्र सोन्ग्क्रिय द थै अरो थप् नै को गुमु सोक्लेनिअ हयु। मने बिओ मुजन्ग् सोन्ग्क्रि <hesitation> बहय्दि गो क्रुक्, गो लिअ, द थप् नय, सोमप्, बि कन् को गोरुपु। मने सोन्ग्क्रिय इन्क्रिकु मुजन्ग् नु बेनयु। भि नि कर्ने सोन्ग्क्रि इस् इम्पोर्तन्त् इअ इन्ग्रेदिएन्त्।